Ba nicoza a bɛ mimɛ amu sin mɛna po a je an je abe nucozo oyi mina a zun nicozo ma tete a'o lemi lo do'onu aro bɛ mi'o lo yi ma'o to be tuwa mimini lomi woro mu ga oyi fɛna uwe yi fɛna a dorosi lo jira mana a bepɛ lo ma woro bepɛ a <hesitation> don oyi mina a'o zun nicozo ma tete a'o we ote oro lo mana bin lo o mana bin tomu waati so bewobe nɛ miro sin wa lo woro bun han o